Koy na noye garagara waɗirta sudu mun. sudu gargara ni e ɗe anndi garaje non, garaje ɗin du'e muɗum ɗi burnoto ndiyam muɗum kan latto garaje e wodi ndiyam ngon to wurturiri ni ɗan e dubbe muɗum sai tawa nɗan latake garaji. Kuma garaji ɗin e godi ndiyam latiɗan hu no fu tokki vun tokkoto garaji ɗin e nangan non marefuyel fitto-fitto ira bubi en ko nandi e muɗum fu a tawan garaji ɗin e ɗi nanga ɗun.